نحب نكون عندي القدرة على التحكم في أحلامي؛ السبب إنك تقدر تحول أحلامك لعالم خاص بيك، تعيش فيه مغامرات، وتجارب ما تقدر تحققها -في الماضي- في الواقع، هذا يعطيك راحة نفسية، وإبداع، التحكم في أحلام الآخرين ممكن يكون مثير، لكن أحلامك تخصك، وتعكس على رغباتك.